الرياضة اللي كنت أزيدها هي كرة الطايرة، كنت أحبها واجد وكنت ألعبها وأنا صغيرة مع رفقاتي، كنا نخرج مع الربا ونقضي اليوم ونلعب هاي الرياضة، كانت هاد الرياضة أكتر رياضة واجد أحبها.